Gne fagnadiova fitaratry zashy, da alainao gne fitaratry igny arakaraky e raha raha agnagnanao, ohatry oe magna ranon-savogny anao, da alainao gne eponge igny misy ranon-savogny, da osoranao ame fitaratry de avy eo enao maka eponge raiky madio, kobagnanagnao enazy, fiahanao sara igny de igny angalanao anazy, tsikidikidy la fa vita zey de mangalaky gazety anao, igny gazety igny, izy mbola mandomando sy mando be igny, nefa sy maiky be avao koa igny gn'amiranao anazy, da amin'izay sy mamaritry io fitaratry io, sady madio izy, gne mazava e mangirany sara.